که دا کار د خلکو ژوند ژغوري، لکه د وچکالۍ یا طوفان مخنیوی، نو مثبت اړخ لري. خو که چاپېریال ته ضرر رسوي یا د واک لرونکو لپاره وسیله شي، نو اخلاقي نه ده. اخلاقیت د نیت او پایلو سره تړاو لري.